Falja lun rol shumë t’madh n’jetën tonë. <hesitation> me mujt me fal dikon për me qetsu veten, me kon ën paqje me gjithçka pa ni emocione negative osht po aq e rëndsishme sa dikush me t’falë ty për gabimet që i ke bo. Osht diçka reciproke edhe e dyanshme, edhe i krijon do <hesitation> strategji lidhje shumë t’forta.